في اكثر من طريقة انه في <hesitation> تجيب <hesitation> تحط خل وبيكربونات الصوديوم وموية مغلية <hesitation> وتحطهم بالحوض وحتلقى انه فجأة قاعد يتصفى ويلتزم فتح السدة، وكمان تستعمل <hesitation> السدادة اللي تخلي الاشياء المسدودة تطلع لبرا.